Nkyj meyj kwan kyerjkyerjfo bi ma aserafo a wcaba kurow a m'enyi gye ho a cno nye Oguaa. Bea a odzi kan a menye hcn bckc nye kakum pcw mu. Hc no cyj ahoma a wcdze asensan wimu wc pcw kjse no mu na nyimpa nantsew do. Cyj enyika yie ntsi medze hcn fi hc a, medze hcn bckc Oguaa mpoano mma hc so yekotwitwa mfonyin. Ewimbir no menye hcn bckc bea ewia no kctc a ckjda no na ma woetwitwa mfonyin wc hc so.